Sa saat ju esiq valliq, kas sa olõt aus või mitte. Aga ma olõ väega kimmäs, et ütski inemine ei olõq terve elo joosul sada protsenti aus olnuq.